Cwii tsꞌaⁿ chaꞌ na nnda̱a̱ lquieꞌntyjo̱o̱ⁿ ljoꞌ na jom macantyjaaꞌ tsꞌoom najndyeeti jom macaⁿnaꞌ na nncꞌoom na tꞌmaⁿ tsꞌoom nchii nncꞌoom na nntcwii na tꞌmaⁿ tsꞌoom quia na mantꞌiaaⁿꞌaⁿ na tileicwjiꞌnaꞌ ljoꞌ na jom ntyjaaꞌ tsꞌoom na nntsꞌaaⁿ quia na mantꞌiaaⁿꞌaⁿ na tileicanda̱a̱ na nlquieꞌntyjo̱o̱ⁿ ljoꞌ na nntsꞌaaⁿ ndoꞌ na nncwjiꞌyanaꞌ ljoꞌ na jom macantyjaaꞌ tsꞌoom chaꞌ na nnda̱a̱ nlquieꞌntyjo̱ tsꞌaⁿ cwii nnom ꞌnaⁿ na jom ntyjaaꞌ tsꞌoom macaⁿnaꞌ na nncꞌoom na tꞌmaⁿ tsꞌoom nchii ntyja ntyja matseilcweꞌtyaꞌnaꞌ tsꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ ljoꞌ na mantꞌiaaⁿꞌaⁿ na tileicwjiꞌnaꞌ chaꞌxjeⁿ na jom lꞌue tsꞌoom naquii cwii nnom ꞌnaⁿ na jom machꞌeeⁿ.